wintobaini nijam kon ko pidasiga aba uro ko bohase ra uro dumdobokha hendu, tudumirle hendu, hendu manse dum wadre hendu manse mbe hide wintobain boh beno jo inhanon koddum hado sarhe koddum bohase ra uro